अगर मोके कोइ बैठकमे जान हए और बैठकमे मय ढिलो पुगो तव मय ऐसे कहि सकत हौ माफ करियो मय देर मे पुगो मय विविध कारण के काम से मय समय मे ना पुगपाओ पर अव मय ढिलो होइसे फिर पुग्गौ हौ । अव बैठक शुरू करौ ।